<hesitation> Rehefa zaho hoe agnano dessert hoe tsy ampiova i tsiron'ny dessert igny de magnano salade de fruits: <hesitation> aleko aby sy vaonkazo zegny hitako hoe afaka afangaro de titititihiko madinidinika de tsy ataoko siramamy izy fa ampiarahako amina yaourt na hoe ronono.